لعبة الشطرنج من الألعاب اللي أحبها لما أكون لوحدي أحب التحدي الذهني اللي توفره، وأحياناً ألعب ضد الكمبيوتر كل جولة تكون مختلفة وأحب أطور استراتيجياتي وأتعلم من أخطائي، أشعر بالتركيز والاسترخاء وكأني أستمتع بلحظات من التفكير والتأمل لما ألعب لعبة الشطرنج مع الكمبيوتر.